جو بريفار يكون عندي شوفار بارسونال, بارسكو طياب نقد نطيب وحدي بصح السوقا السوقا شوية تستريسي شوية تكرهك شوية, سما جو بريفار بيان واحد لي يسوق بيا خير, شوفار بارسونال